ⵇⵓⵔⵉ ⴼⴰⵉⵎⴰⵙⵀⵉⵏⵓ ⴰⵜⵉⵎⴰⴷⵓⵔ ⵜoⴼⴰⴰ ⵢⵓⵀⴷⵉⵢⴰⴰⵏⵉⵏ. ⴰⴷⴰⵜ ⵜⴰⵡⴰⴷ, ⴽⵔⴻⵀⴰⵇⴰ ⵏⴰⵡⴰⵏ, ⴽⵔⴻⵀⴰⵇⴰ ⵏⵎⵓⴽⵜ,. ⵙⵓⴼⴰⴰⵇⵉⵏⵉⵏ. ⵎⵉⵔⵉⵣⴰ ⴰⵔⵊⵓⵔ, ⴷⴰⵎⴰⴷ ⵜⴰⵡⴰⴷ ⵜⴰⵡⴰⴷ ⵜⴰⵡⴰⴷ ⵜⴰⵡⴰⴷ ⵜⴰⵡⴰⴷ. ⵡⴰⵔⵏⵉⵍⵉⴷⵣ ⴰⵍ ⵇoⴷⴰⵔⴰ ⵏⴰⵍ ⴽⴰⵏⵢⴰⵏ, ⵡⴰⵔⴰⵡⵉⵙⵉⵏ, ⴱⴰⵙⵉⵏ. ⵙⵓⴼⴰⴰⵇⵉⵏⵉⵏ ⵏⴳⵉⵍ ⵏⴰⴷ ⵜⴰⵡⴰⴷ, ⵏⵙⵉⴷⵡⴰⵍⴰ ⴰⵔⴰⵜ ⵏⵉⵏⵏⴰ.